Ai de sel curiosus pa no arrugal lo que ya s'aiga pranchau i dil moviendu las piernas hormi la queemus pranchá.